Nenda nywee juisi ya embe, juisi ya embe kwasababu inolinda muvere, kwasababu ni matunda matunda nui- nafumaa ahaa natwalaa nakiwandii notengezwa, notengeneza nukuja nuku nakunu kwasbabu juisi ya embe isina kemikali tukuu.